Me saieiva cao fòsce vive doi ò trei giorni inte unna staçion spaçiale anche se no son pròpio un astrònauta, no de ciù. Speremmo che ghe segge quarchedun, armeno un can perché se son da solo me vëgne o magon. Se ghe n'é de ægua e da nutrïse, o tempo ch'arresta dòppo mangiou me saieiva ascì cao de ammiâ a Tæra da lontan e cantâ di stornelli zeneixi, anche se no i ricòrdo guæi ben